Bu doomam taxawee fële dana xam ne bii maa ko jur su bu nee nii sab ne <noise> rek dana ko wuyu si, bu sabee rek dana ko wuyu si, waaye bu dut doomam du ko jege léegi kon nen bu tojee ba pare boo lekkee defar nañ ko ñëw doomam yi la koy xoo ñu daw ñu ñëw lekk, beneen ganaar gu ñëw boo ko jegee mu cof la jox ko lu dul doomam.